einungis ein af þremur þyrlum Landhelgisgæslunnar er starfhæf gæslan verður að reiða sig á aðstoð Dana í alvarlegum tilfellum næstu vikuna bandarískt barn liggur mikið veikt á sjúkrahúsi vestanhafs með öll einkenni e coli sýkingar eftir heimsókn í Efstadal

faraldurinn er ekki í rénun segir sóttvarnalæknir milljónir íbúa Louisiana ríkis í Bandaríkjunum búa sig undir komu neyðarástandi hefur verið lýst yfir og margir óttast að í kringum New

muni ekki standast áhlaupið ef ekki verður dregið úr rafmagnsnotkun eða meira framleitt af því gæti þurft að skammta hér raforku innan þriggja ára þetta fullyrðir forstjóri Landsnets öll landsins eru fullbókuð fram yfir verslunarmannahelgi í Kattholti dvelja systurnar slaufa og en þær eru ekki í sumarfríi eins og sumir gestir heldur í leit að nýju heimili

ein af þremur þyrlum Landhelgisgæslunnar er nú starfhæf verkefnastjóri á aðgerðasviði Landhelgisgæslunnar segir þyrlusveitina þó með fulla getu til að sinna útköllum á landi og sjó flugfloti Landhelgisgæslunnar samanstendur nú af þremur þyrlum auk einnar flugvélar nú virkar þó einungis ein þyrlan önnur hinna er í viðhaldi og ekki komið leyfi fyrir þá þriðju á Íslandi ekki er farið út fyrir tuttugu sjómílur nema

tvær þyrlur séu tiltækar aðfaranótt föstudags þurfti varðskipið týr að sækja mann með heilablæðingu um borð í farþegaskip norðaustur af Horni þar sem ekki reyndist mögulegt að senda þyrlu varðskipið kom með sjúklinginn til Ísafjarðar á föstudagsmorgni en þaðan var hann sendur til Reykjavíkur með sjúkraflugi Auðunn verkefnastjóri á aðgerðasviði Landhelgisgæslunnar segir að ef allt gengur að óskum verði þrjár þyrlur til taks eftir viku staðan sé ekki óeðlileg frá danska sjóhernum sem er með þyrlu hérna rétt vestur af landinu

eins og gert er ráð fyrir danska varðskipið er að koma til landsins í áhafnaskipti í næstu viku en færði sig nær landi til að geta hlaupið undir bagga með Landhelgisgæslunni Auðunn segir að nú sé unnið að

standi ekki til að fjölga þyrlum einungis áhöfnum þegar því verður lokið verður

mjög góð að hans sögn við erum í rauninni að bæta þetta heilmikið við erum að fá tvær nýjar þyrlur núna og þær eru báðar komnar til landsins í kringum næstu helgi verðum við með báðar þessar nýju og okkar vél tilbúnar við erum líka búnir

að bæta í áhafnir erum að bæta við sjöttu áhöfninni núna og svo stendur til að bæta við sjöundu áhöfninni þannig að við erum á góðu með að gera þetta eins gott og þetta getur orðið barn liggur mikið veikt á spítala í Bandaríkjunum með öll einkenni alvarlegrar e coli sýkingar eftir að hafa verið í Efstadal sóttvarnalæknir segir að endurskoða megi reglur um veitingastaði og dýrahald faraldurinn sé ekki í rénun fjórða júlí hafði greinst e coli sýking í fjórum börnum sem höfðu borðað ís á bænum Efstadal þar fyrir almenningi og ísinn var tekinn úr sölu það kemur þó ekki í ljós fyrr en eftir nokkra daga hvort það hafi dugað til að stöðva smit þar sem meðgöngutími sýkingarinnar getur verið tíu dagar sem verða liðnir á morgun nú hafa sautján tilfelli verið staðfest en grunur er um fleiri sem nær öll má rekja til ísneyslu á bænum á meðan við erum enn

að fá tilfelli sem virðast hafa smitast fyrir þennan

tíma fyrir fjórða sjöunda þá þá er ekki hægt að segja að sé í rénun eru þetta mjög alvarleg tilfelli þessi tilfelli sem

Barnaspítalann eru eru alvarleg tilfelli

þetta er lífshættulegur sjúkdómur þegar nýrun fara að bila og blóðið fer að lækka og og krakkarnir fá kannski krampa og svo framvegis þannig að það eru alvarleg einkenni og geta í verstu tilfellum leitt til dauða en þetta hefur farið vel

enda er gott starfsfólk á Barnaspítalanum en það þarf ekki mikið til til þess að setja starfsemi svona lítils spítala eins og Barnaspítalans algjörlega á hliðina nú hafa borist tvær tilkynningar um veikindi frá útlöndum en er vinsæll ferðamannastaður í öðru tilfellinu var ekki um e coli að ræða hinn í Bandaríkjunum sem er veikur með þessi við eigum eftir að fá staðfestingu á hvaða bakteríu hann greinist með en það er ansi grunsamlegt og þessi tilfelli gætu orðið fleiri er þetta barn þarna í Bandaríkjunum þetta er barn og með alvarlega formið af þessari sýkingu en ætti að herða reglur um svipaða staði og Efstadal tveir eftir þetta þetta má ekki fara

og umgengni við dýr það er bara mjög hollt og gott að umgangast dýr og ekkert út á það að setja en þetta þetta samband á milli svona náins

við dýr og svona matarframleiðslu og neyslu á ís og öðru slíku það þarf kannski að endurskoða það því hættan á mengun er svo mikil jafnvel þó að það hafi ekki gerst áður þá þarf bara eitt svona tilvik að gerast til þess að afleiðingarnar

geti orðið alvarlegar og það þarf kannski að skoða það sérstaklega tugir þúsunda íbúa í í Bandaríkjunum hafa flúið undan

sem er nú við strendur ríkisins neyðarástandi hefur verið lýst yfir í aðdraganda óveðursins og margir óttast að

varð að fyrsta stigs fellibyl

borgarstjórinn í New Orleans í gærkvöld reynslan af fellibylnum árið tvö þúsund og fimm er enn í fersku minni íbúa í borginni og annars staðar í

þúsundir hafa flúið borgina og önnur svæði sem liggja lágt óttast er að sjávarborð hækki verulega þegar styrkur óveðursins nær hámarki og ekki bætir úr skák að vatnsborð Mississippi árinnar sem rennur í gegnum New

stjórnvöld í Washington hafa lýst yfir neyðarástandi í svo auðveldara verði að beina aðstoð og fjármunum

í ríkinu hefur verið kallað út stjórnvöld þurfa að ákveða hvernig bregðast eigi við mögulegum

á Íslandi árið tvö þúsund tuttugu og tvö þetta segir forstjóri Landsnets auknar líkur eru taldar á aðallega vegna aukinnar notkunar gagnavera langstærsti hluti raforku á Íslandi fer til stóriðju eða um áttatíu og þrjú prósent fram kemur í nýrri skýrslu Landsnets að raforkunotkun muni aukast meira á næstu þremur árum en áður var reiknað með aðallega vegna aukinnar notkunar hjá gagnaverum því þurfi að auka raforkuframleiðslu eða minnka álag í verstu árunum þá kæmi til þess að það þyrfti að taka ákvarðanir og og draga úr notkun ef að við erum ekki komin með inn í kerfið nú það er líka

sem reyndar eru olíustöðvar til þess að fylla í holurnar sumir myndu segja að þetta væri áróður til þess að fá leyfi til þess að virkja meira hverju svararðu því lögum samkvæmt þá er Landsneti ekki heimilt að hafa skoðun á því hverjir eru að framleiða né hverjir eru að nota þannig að okkar fyrirtæki er fyrst og fremst að benda á staðreyndir en ekki áróður fyrir virkjunum eða notkun það sé stjórnvalda að ákveða hvernig brugðist verður við nú er á vegum stjórnvalda verið að vinna að stefnumörkun í orkumálum og án efa verður þessi stefna lykillinn að því hvaða leið við förum ganga almennir notendur ekki fyrir ef til dæmis kemur til aflskorts og þyrfti að grípa til einhverrar rafmagnsskömmtunar eða

held að allt skynsamt fólk vilji hafa það þannig en það sem við erum

að benda á er að það er ákveðin lagaleg óvissa um það mál sú lagalega óvissa væri úr sögunni ef orkupakki þrjú yrði samþykktur Guðmundur Ingi bendir á að eins væri hægt að bregðast við þessu með íslenskri löggjöf neytendavernd hér á landi er kannski ekki eins og hún á að vera og við höfum í raun og veru bent á þetta alveg frá tvö þúsund og fimm þegar fyrirtækið var stofnað að það þyrfti að bæta úr íslenskri löggjöf og það er mjög mikilvægt að það sé gert vegna þess að það er engin skynsemi að þetta komi niður á almennum neytendum markaðsstjóri Heilsustofnunarinnar í Hveragerði segir engar breytingar verða á geðheilbrigðisþjónustu þó að forstjóranum hafi verið sagt upp hann var eini geðlæknirinn sem starfaði á staðnum

á móti skjólstæðingum síðan nítján hundruð fimmtíu og fimm og

verið með samninga við ríkið í einhvers konar formi sem eru endurnýjaðir á fimm ára fresti og síðan þá hafa allt að fimmtán hundruð manns sótt sér þjónustu hingað á hverju ári

gerði starfslokasamning við Harald Erlendsson forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga í lok júní stjórnarformaðurinn Gunnlaugur k Jónsson tók við stöðunni tímabundið ástæða uppsagnarinnar er ekki opinber og markaðsstjóri stofnunarinnar segist ekki ræða mál einstakra starfsmanna hann fullyrðir að geðheilbrigðisþjónusta verði ekki skert og rýmum verði ekki fækkað á síðustu árum hefur streitan kulnun og fleira svolítið yfirtekið hluta af bara eins og

þannig höfum við verið að taka breytingum en varðandi

leiða þá vinnu áfram

kemur hingað

það eru geðlæknar sem geta ávísað lyfjum og annað slíkt væri ekki betra að hafa geðlækni það má eflaust ræða það en ég held að við séum í góðum málum þegar þessar fréttir bárust tók geðteymið til starfa og nýr starfandi yfirlæknir tók yfir það hefur gengið bara gríðarlega vel að sinna þessum málum í samningi Sjúkratrygginga Íslands við heilbrigðisstofnunina er ekki gerð krafa um starfandi geðlækni á staðnum og hefur forstjóri Sjúkratrygginga staðfest það hvorki fyrrverandi forstjóri né forsvarsmenn Geðhjálpar vildu veita viðtal vegna málsins fyrsta fjölbýlishúsið í fimmtán ár rís nú á Ísafirði á tíu dögum seldust fjórar af þrettán íbúðum hússins og bæjarstjórinn vonast til að eftirspurnin reynist öðrum hvatning til að byggja húsnæðisskortur hefur plagað Ísafjörð eins og fleiri þorp og bæi víða um land og við finnum það og heyrum þá á hverjum einasta dagi af fólki sem

áhuga á að búa hérna

flytja hingað eða færa sig um set en á í erfiðleikum með að finna eignir til að losa um fasteignamarkaðinn ákvað Ísafjarðarbær að byggja þrettán íbúða

fyrsta af því tagi á Ísafirði í fimmtán ár verð á fasteignum hefur verið langt undir byggingarkostnaði og þess vegna hefur fólk veigrað sér við

að byggja bæði fyrirtæki og einstaklingar svo auðvitað var þetta ákveðin áhætta hjá sveitarfélaginu sem við töldum samt að væri réttlætanleg

horfi til betri vegar áætlaður byggingarkostnaður er þrjú hundruð og áttatíu milljónir sveitarfélagið hugðist leigja

út og þáði stofnframlag Íbúðalánasjóðs til verksins til þess að koma í veg fyrir of mikla eigna og skuldastöðu hjá sveitarfélaginu var ákveðið að selja eignirnar og skila

stendur salan undir kostnaði það á eftir að sópa og ýmislegt fleira enda á ekki að afhenda íbúðina fyrr en fyrsta desember samt

tíu daga þá held ég að þetta hafi verið hárrétt ákvörðun

sýna

íbúðirnar eru frá fimmtíu og tveimur upp í hundrað þrjátíu og níu fermetra og í húsinu er bílakjallari og lyfta kaupendur eru bæði eldra fólk sem vill minnka við sig og fólk að kaupa sína fyrstu íbúð það hefur verið

skortur á ákveðnum tegundum

Guðmundur vonar að framkvæmdirnar reynist öðrum hvatning þetta sem

þetta væri hægt

okkur hafa gert á Kirkjubæjarklaustri segir nauðsynlegt að efla fjarheilbrigðisþjónustu í dreifbýli til að bæta aðgengi íbúa að sérfræðiþjónustu í dag greiðir ríkið ekki fyrir fjarheilbrigðisþjónustu sérfræðilækna í Skaftárhreppi er ein heilsugæslustöð með einum hjúkrunarfræðingi og læknir kemur

aðra hverja viku hreppurinn er sjö þúsund ferkílómetrar og íbúar aðeins fimm hundruð og áttatíu hins vegar dvelja þar mörg hundruð þúsund ferðamenn á ári ég segi oft að við

erum kannski fimm hundruð og áttatíu á pappír en við erum fleiri þúsund allan sólarhringinn Auðbjörg og Sigurður Árnason læknir höfðu forgöngu um að kaupa

sérfræðiþjónustu og og það að þurfa kannski ekki að keyra langar vegalengdir í langan tíma fyrir kannski eitt stutt viðtal nú er búið að tryggja þjónustuna alltaf allan sólarhringinn allan ársins hring ekki síst

búið að auka aðgengi allra íbúa að frekari sérfræðiþjónustu þó að viljum sjá það auðvitað í meiri ákefð heldur en það er í dag staðan mun vera þannig í dag að ríkið greiðir ekki fyrir fjarheilbrigðisþjónustu sérfræðilæknis og Auðbjörg segir að þörf væri á bæta við möguleikum á viðtölum

við fleiri en sérfræðilækna til dæmis næringarráðgjafa og sálfræðinga enda sé tæknin til staðar ég held að allir vilji jafnt aðgengi að sinni þjónustu og flughátíðina allt sem flýgur þar sem boðið hefur verið upp á skemmtun bæði í lofti og á láði Alma Ómarsdóttir er á Hellu já það hefur verið

að fljúga öllu sem kemst á loft

erum að halda sérstaklega upp á það geta ekki hamið sig

inn umfangsmiklar viðgerðir eru hafnar á hann er farinn að veðrast og láta á sjá vegna ágangs ferðamanna tugir milljóna ganga á múrnum á hverju ári og yfirvöld hafa takmarkað aðgengi til að létta á honum múrinn er eitt af undrum veraldar en elstu hlutar hans eru meira en tvö þúsund ára gamlir hann er einna verst farinn næst höfuðborginni Beijing en þangað koma tíu milljónir ferðamanna árlega yfirvöld leyfa því aðeins sextíu og fimm þúsund ferðamönnum að ganga á múrnum næst Beijing á dag en meira þarf til og eftir margar misheppnaðar viðgerðir síðustu aldirnar var verklag þeirra sem reistu vegginn tekið upp talið er að um þriðjungur múrsins sé hruninn og líklega eilífðarverkefni að koma honum í sæmilegt horf iðnaðarmennirnir eru því ekki í öfundsverðri stöðu en þeir geta þó alla vega þegar vel viðrar notið útsýnisins

dvelja nú í Kattholti ásamt tugum annarra katta í leit að heimili landsins eru uppbókuð um þessar mundir hann snúður er einn þeirra katta sem leita að varanlegu heimili hér í Kattholti en auk hans er athvarfið pakkfullt af

sextíu í hótelgistingu og hátt í fjörutíu

venjulegt yfir sumartímann á jólum og páskum og yfir sumarið fyllist hótelplássin af köttum sem þurfi umönnun á meðan eigendurnir leggja land undir fót öll kattahótel landsins eru þess vegna fullbókuð fram yfir verslunarmannahelgi eigendur sem hyggja á að koma köttum sínum í pössun þurfa því að leita annarra lausna þetta er svolítið erfitt sko en við reynum að fá fjölskyldumeðlimi til að kíkja á kisurnar nágranna gefa þeim að borða og gefa þeim smá knús og klapp svo Kattholti eru einnig kettir í leit að varanlegu heimili prins gekkst nýlega undir

og hefur verið í Kattholti lengst allra katta sem dvelja nú þar eða frá því í febrúar systurnar slaufa og

eru einnig í Kattholti

og rólegri lítur upp til systur sinnar og apar allt eftir henni líkt og þeim fjölgar ætíð á sumrin í júní eru

sem vekja áhuga kisunnar og þá gætu þær það gæti verið ástæðan fyrir fyrir fyrir aukningunni Jóhanna segir eigendur þó hugsa almennt betur um ketti sína en áður og vera meðvitaðri um þarfir þeirra mér finnst vera miklu meiri

í samfélaginu mér finnst fólk hugsa

um kisurnar sínar góðvild og þrátt fyrir vitundarvakningu megi brýna fyrir fólki að fá sér ekki kött í hugsunarleysi þetta er ekki tækifærisgjöf sem sem að má skila eftir þrjá mánuði þegar kettlingurinn er orðinn fullvaxta þetta er fimmtán til tuttugu ára skuldbinding og fyrir flestalla hitaskil nálgast landið með rigningu eða súld en úrkomulítið verður framan af degi á Norður og Austurlandi áfram milt í veðri hlaup verða í aðalhlutverki í íþróttafréttum kvöldsins það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um íþróttirnar í kvöld meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum hófst á Laugardalsvelli í dag þar féll meðal annars

eitt mótsmet á þessum fyrri keppnisdegi fimm hundruð fimmtíu og eitt ofurhlaupari spreytti sig á Laugavegshlaupinu í dag en það var þreytt í tuttugasta og þriðja sinn gat unnið sinn tuttugasta og fjórða

þetta og fleira í íþróttum hér á eftir einungis ein af þremur þyrlum Landhelgisgæslunnar er starfhæf gæslan verður að reiða sig á aðstoð Dana í alvarlegum tilfellum næstu vikuna bandarískt barn liggur mikið veikt á sjúkrahúsi vestanhafs með öll einkenni e coli sýkingar eftir heimsókn í Efstadal

í rénun segir sóttvarnalæknir milljónir íbúa

ríkis í Bandaríkjunum búa sig undir komu neyðarástandi hefur verið lýst yfir og margir óttast að

í kringum New muni ekki standast áhlaupið ef ekki verður dregið úr rafmagnsnotkun eða meira framleitt af því gæti þurft að skammta hér raforku innan þriggja ára þetta fullyrðir forstjóri Landsnets

landsins eru fullbókuð fram yfir verslunarmannahelgi í Kattholti dvelja systurnar slaufa og

heldur í leit að nýju heimili þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

verið þið sæl